Mushuklarda ham itlar va insonlardagi kabi turli xil sog'liq muammolari bo'lishi mumkin. Bularga tish bilan bog'liq muammolar, semizlik va turli xil turdagi ular ham teri bilan bog'liq allergik muammolar bo'lishi mumkin. Va bilamizki mushuklar o'ylashimcha itlarga qaraganda sog'lom yashashmaydi.